Miɗe waawi yino sanne. <hesitation> so henndu bonndu warii kaa, fay gooto yiɗaa heddaade dow leydi ndii kaa. Saka maaderema ndu wara ndu tawa ɗum ɗoo. Sabi henndu, bonannda mum ana mawni neɗɗo waawaa sakkaade ɗum. Ko neɗɗo waawi miilde fuu ana waawi saweede hen. Ana waawi jon kaa yaltude hen.